Raha mpitondra rôplanina ndraika zany zaho, agnambo akegny de misy rivotra mifofofofo de vôlohany atao rô de mila mitondry sara, milamina sara, atogna sara eritreritra de ilazana koà ny namana hoe aza matahotra fa raha matetika fiseho mi zao an de aza misy misangana na mikoropadropaka fa de milamina fa tonga foana sika avekeo.